जेएस किसी फालतू की स्मिथिंग बैडने। टी एक गिलास लाओ। ते हमू बेर एक मशीन चाय होदे जाति दे हमे फल फल दाल ले। टेटुक अलग अलग पड़ी बदनो। केले को अलग आम को अलग।